Injé wafoom usolee fucoho wo woomé sinaaŋ. Sinaaŋ minja asilé me éno bala aw bajoow bu fucoho so, aw bugasapéén sambuli, nutaas gakararihi jaraam guséét, nukando maal majaak, nukando mutaséni, nutébul uŋaar ulitéén do sambun sasu kun jaraam gulaak nutaas jalang ŋi uŋaar ukando, nunaak jalang ŋi jalaab jaraam jikumasé gabohi, nusa kun jaraam ufaak nugubéén, nutilool sambuni jambi sinaŋi sihab, nukaat to jaraam siñul nuwaléén nujoow ukaaf miin usohéén bupuruji nutééb ja uséén bugaan gucoho